كم عدد الكتب التي تقرأها كل عام؟ وكم عدد الكتب التي تعتقد أنك قرأتها خلال حياتك تقريبًا؟ أنا ما أقرأ كتب بشكل يومي، بس أقدر أتعلم وأستفيد من كثير مواضيع ومصادر أما عدد الكتب اللي بقرأها في السنة، يمكن اقرأ بين خمسة إلى عشرة كتب بالسنة وأما عدد الكتب اللي قرأتها طول حياتي تقريبًا، ، يمكن توصل خمسين كتاب